Zéro papola a, raika a, roy a, telo a, efatra a, dimy a, enina a, fito a, valo a, sivy a, dia mamarana anazy folo.